<hesitation> Ra ny biby malaky tegna malaky indrindra, agnisany vôlohany lion, de avake kô tigre, zay vô misy kô ny <hesitation> soavaly, de avake lapin kô agnatigny, zay vo ry jagoara regny, regny agnisany biby itako malaky mandeha indrindra. De lay mandeha môra kô ndraiky misy <hesitation> misy zao sôkatra, de kandrôndro regny zô agnisany le mandeha môra.